Ana na ghi asi ta sesi obho pama oke, pana omoor asoor, omoor asoor, aua umoor asoor onu onun o unugh peedi ubele, pana okperom obhenor iigbio bho pa ana oki odeghe onogh eedi oghol oghol, ana na va mo loghom enaan enaan, po ahem onyu na ade bha enaan po obho ahem zina bho to loghom enaan obh ka ana ta dighi eko kana aloghom me enaan ana pe enaan ami peenaan, enaan obho pena ami pe enaan po ana tabelemanini mikarabh mo mor onwuna abelema an ikarabh mo oblol onuma abelenaan ikarabh anon maar atughureen dian anem ana kua masaar obho utughunaan dian ah ah, aah bho bho odikua bho ooy olo odi kua aru adighi zami oneghe dio ana ubhuru po oghol ehh pana <hesitation> na kana ki masosi, ana oghi dio masosi bkos ana naki masosa na noghon onuekpete ke enaan ki ibol eko ka aar odi kua keedio ooy aru adighi zina pana uru useghe maar obho ubughe kezo bho alegheri aru mo obaar but amen aru unon aar ooyobho adighi zina bho ana unon ugughuneen dian oh asosi aneghe oh omo ooy aki mo oghi asosi. Itodigh okpo ana adighi zodi podi na non atughuneen dian, so omo ipa bho po ologho m enaan <hesitation> bho, ana amiin aar obho aghol aghol aar bho ana adighi ta ah ah tapelin, ta aghudum onuma modigh pana odighi ineghe dio ta aghudum onuma pa ana obele. So oony ooy, oony ooy emugh io, emugh obho no kol emugh ermgh po ana naami pe enugh obho hee obherepeer enaan asoor, enaan io obho ta asoor atu adeghe kua bele <hesitation> ede arooy ibetunu nutu moghi esi po aboor eedi odighi gbim, peedi neghol ami ukidio pe eghe paamem opo obho pe enaan obho nadigh ta loor onuma akol kua ana aghi te esi olo di kua pa ana oteeny ibaghami, ana na aru oh enaan nalua oh, ughol ami ughi bo kol ami na teeny ibaghami pe enue ekpete teenaan ooho ana ughon obho ubham izo i digh tekpon ologhi te onuma so.